عشان تعمل كيكة بقي دي كانت لعبتي انت هتعمل ايه، انت هتحيب دقيق، بعد كدا هتحط عليها بيكينج باودر دا اللي بيخلي الكيكه تترفع في الفرن وتحط مثلا فانيلا لو هتحطها باودر تحطها في المرحله دي وتحط سكر وبعد كدا مثلا المواد السايله بقي هتجيب لبن وهتجيب فانيلا لو سايله وهتجيب بيض ولو عايز تخلي الكيكه بالشيكولاته هتحط كاكو خام في المرحله دي